एक नैतिक निर्णय लेहले के एह मतलब होला कि उ निर्णय लिहल जौन नीति द्वारा निर्धारित कइ के अइसन तरीका से लिहल जाए जौन सबके पक्ष में हो और केहू के भी नोकसान ने पहुँचावे। उ कउनो भी निर्णय जौन दुसरे के चोट पहुँचावे उ नैतिक कहल नहीं जा सकेला। केहू एक के नजर में जौन चीज सही रहेले जरुरी नहीं बा कि दुसरहु के नजर में उ सही रही। अतः एक नैतिक निर्णय लेवे खातिर हरदम सार्वभौमिक दृष्टि से देखे के चाही कि का सबके पक्ष में ए निर्णय काम करी और तब्बे ओ निर्णय के साकार करे के प्रयास करे के चाही। अतः हमरे खयाल में ते सार्वभौमिक निर्णय लिहल जौन नैतिक हो उहे सर्वथा उचित होइ और अइसन कइल जा सकेला। ए यथासंभव हो सकेला।